Ekeerirɛɛyǝ la kɨtakǝ wǝǝ mɨ ekeerirɛ yɨ kpii mɨ apɔŋpǝ a la caka mɨ otuyǝ ŋpa wǝǝ Vǝ́ e l ri ke wǝǝ wɨ lóo kuŋ lo nyuŋkpǝ oturu wɨ láa wɛɛ donc <hesitation> ekeeririyǝ we yǝ́ǝ pɨlɨ nyuŋkpǝ la kɨtakǝ wǝǝ ŋ́ nóo koru atɛŋ vǝ́ nɨŋ a la lɛ mɨŋkɔɔwe wǝǝ oturu o lo wo ǝ lǝ fɨ tuwǝ e le yee mɨ sa a la siɛ lö nyuŋkpǝ.